أول حاجة غدي نحضيهم، أو نراقبهم باش نلقى أشنهيا نقطة الضعف ديالهم. من بعد غنشوف إلى قدرت ندخل معاهم في حوار لغدي خلينا نتفداو الحرب لغدي دمر لينا الكوكب أو تخلي تقتل لينا بزاف ديال ناس. <noise> إلا مقدرناش نوصلو لشي حل، غدي نضطر أننا ندخلو في شي حرب معاهم أو نخدم هديك نقطة الضعف للقيت ضدهم باش نربحهم